Alura a ie le röze, le viulëtte, le carugnëtte, pöi a ie, a ie le margherite, a ie le primule, a ie i papaver, a ie <hesitation> cum a së ciamu cui li ch'a fa i fiur grosi li li i tülipan e pöi a ie le stelle alpine, a i n'a ie fin che völe